كان فيه مرة شجرة كانت قادرة إن هي تتكلم مع الناس اللي موجودين فا في مرة راجل عدا عليها فا لاقها بتتكلم حس إن فيه حد وراها وتنوا يدور وملقاش أي يدور فوق وملقاش أي حد فا أكتشف إن الشجرة فعلا هي اللي بتكلمه الشجرة كانت بتحكيله عن مستقبله وايه اللي هيحصله وهو مصدقهاش ولكن بعد كده مشي وسابها لحد ما لقى المستقبل بتاعه بيحصل فعلا وبالفعل رجعلها وقدر يعرف مستقبله كله وكمل مع المستقبل وحاول يغيره ولكنه معرفش.